Kultura e Japonisë osht shumë e vecantë. E ka ni bashkim të traditave të lashta me ato moderne. Japonia osht e njohun për artet e saj tradicionale, si kaligrafia për shembull ose edhe ikebana. Mandej ushqimi japonez si sushi edhe ramen janë të famshëm në krejt botën. Japonia ka edhe ndikim t'madh n'teknologji edhe n'modë.